<hesitation> Ny aspiratera mahatônga izy <hesitation> mi <hesitation> mitsetsitry fako, zegny oe mahatônga izy mitsetsitry fako misy dynamo agnatigny akao de dynamo igny misy karazagny oe <hesitation> hélice agnatigny akao de igny mihodigny mahatônga le izy mitsetsitry ze rah jiaby hitany ai.